Mbaññee kam miɗo waɗa minti sappo e tati(thirteen mins) to ñalaande to asaweere bo foti mi waɗa awaaji bana ɗiɗi yaago tati (two - three hrs), ammaa mi walaa wakkati ndesii ɗum ɗum mi naftirta e mi dimmba ɓanndu am.